Mur cha wujar ha-hut skina mbal guruna thra nniva wujarha cha kwarwud iyalwa gwiski da huɗe gwi ski dafta ɗva chka manne zdadagh nagha ka mana manne zɗɗagh umma wujarha ghalna kna nda’a ki cha ɗavgha wud na hur skina nada ka kdak nimakane <hesitation> ngani gam lingling va gwi ma gwiya vak janga dambas ni a dagh ilmi h’ak nana ka kaka jum sga nana mbasnika sganana nai na vukagtine nai na vukaghne ngagh gwi <hesitation> jang va ska vak jang va ska sna kaka gwi thara ma huta kashe ma huta kas ba zak dumakan chka ngha ga wujar ghalnasa kna gha’at gwayav gha fta oui chkane ana bastar du’a a hut ski a makans ste ne kwar guri kwai ghi hina fta fich hina waidu waigur aft hut skina ma waidu wai gure <hesitation> la’a cha wudnafta hub skina ma waini gur a la’an kwar gur kwar a milnana fta hut skina.

Waidu waigur la’a cha wude ɗiɗa kwar guli wud la’a gam nana wude ma huta gur ske man manthara gwi ma guy akua kagur kumikne birvichaka gwiyu ku’a ma ka’a ka’ a ka sji cha wude k uku gwataɓa ka’a zaka kushi kajaudu jauka ama zaka ski ski chu wude nga gam lilang lilanng va nine kwal gur kwar ghighe ghighe <hesitation> anda chaghe nga gam lilang likang ka’a ski chu wud va dida jar ha kau a ka gwajgaft <hesitation> duna ma’a ka ma’a nai knai duna mkagha dida mandika thara ɗa niduna pka gwajgaft kafta oul gam nanava a gwil kah gwil ka gule nga ka da manare <hesitation> ngaski da mbla rumbla nwud cha dadnagha bainagha ga n wud mluwa dad ghine ngaskigh naghva.